Za malôha mbôla tsary niala tà Madagasikara <laughs> satria za mbôla mianatra fa nofinofiko ndraiky mba andeha mba andeha an-dafy mba andeha ohatra hoe magnano vakansy karaha regny mandeha mitsiditsidika firenena maro samihafa karaha ataono ohatra hoe za zao ta handeha à Paris za t- mba te hahita en Allemagne, ta handeha Berlin <laughs> te handeha en Chine <laughs> maro feky.